Ya, karazamborogno ny akoho satria izy volagniny teo magnantody avakeo izy misy elatra mavita magnembagna na tsy magnembana agnambo be izy fo mavita magnembana ôhatra ambony kakazo regny izy.zegny agnanovagnazy fa karazamborogno fo ka izy satria magnantody ave izy misy elatra karaha vorogno aby magnidigna andagnitry regny.